באלניסבה אלא כאן שי אינסאן קאל אנכ תחדר מעאיה בצ’ורפה סאתחיה, בסחרה כאן נהז ידי ו כנקולכ סמחל ליא ו קאלו כנתעתר מנכ, האדא מקאן חית מחרנסנאש נתעמקו פ תי אלעיטתראד אכ’תר מן אלקיאס באש מיכ’כאש.